Emi m'adwenkyerɛ mu n' emmfɛr a enntum innya atsenka dɛ nyimpa da. Osiandɛ efir nara woana yɛe nyimpa yɛe, na a nyimpa na ɔyɛ efir no nyimpa nnyɛ nara bɔ no ho obi so na ɔbɔ nyimpa. Ntsi ndzɛma a dɛm nyim - nyim - <hesitation> nyia a ɔbɔɔ nyimpa dze hyɛɛ nyimpa mu no ɔno nyimpa onnyim. Na a onnyim kwan a wɔfaa do bɔ n' ntsi onnya dɛ - onntum mmfa dɛm ndzɛma na a ɔwɔ ne mu no mma mfir. Ne dɛm ntsi emi mususu dɛ mfir ahorow runntum nnya nyimpa atsenka da oo- orinnsi.